Atwe "software" bi ato wo "phone" do na epɛ dɛ eyɛ ma ͻka wo "phone" no do na itum dze dzi wo dwuma a, ma ebɛyɛ nye dɛ, ebͻbͻ dza ͻwͻ nkyɛn a ͻka kyerɛ wo dɛ ͻbɛma adze adze no aka wo "phone" no do na atweͻn ma nara ankasa akͻ a anko, owie a, ͻbɛma ehu. ͻno na botum ebue.